والله أكبر مشكلة في العالم اليوم هي التغير المناخي، درجات الحرارة ترتفع والبيئي والبيئة تتغير وهذا يأثر على كل شي من الأكل للشرب وحتى الصحة، التغير المناخي له خطر كبير لأنه يأثر على كل الدول ولازم كلنا نشتغل نحمي كوكبنا.